Wɨnyɔŋkpǝ le eniyǝ wǝǝ oturu cɔkɔɛ kpii ŋpaŋpa wǝ́ mɨŋ dalǝnyɩrǝ wǝǝ wɨ we oturu ziɛrǝ gbii. oturu ŋʊŋtɛ ke ya lǝ́ǝ pǝ.